<hesitation> raha ohatra zao hoe mbola sisy resaka teknolozia a de magnanton'olona zah raha ohatra ka very a agnatina tanana raiky hoe manatona zah hoe akaiza lalana mivaoka ary na hoe akaiza lalana mivoaka ary raha ohatra dreky ma efa misy teknologie misy telephone de magnaraka GPS zaho a de magnaraka carte de zany angambany iny sy maha very anahy.